Hitanao, nareo ambarako tantara efa marina leroa. Eh! henoy tsara moa ty nisy fotoana zany <noise> nisy fotoana zany reo <noise> hitanao reo laolo intelligent reo nahita itanao <noise> fomba ifandraisana amin'ny amin'ny planety hafa any zany izy io de raha io bakeo n- noforonindreo raha io zany de lasa mandisitray mandeha tsara foana raha ty afara aty.